Ru chii ñavagari ko’o kunu ini yua chii casi yaa chii kayeegari nteyuu ja jaa kuii ti’ili kua’aga nteeyuu kíví chii ko’o kunu iniun te ko’o jaa kaa tín duaa yua chii nu naun naun teyuu keeturi jenari xii naun kua sari te yua kachu’uturi tau nteyu nuu ko’oun koo tu kíví kua’a nu ko’oun chii jicha ini ko’oun te ti’ili ni teyuun kíví, nu nsun ora xii naun kasa’aturi, in tau ntuchi kojaxituri in tau ntuchi te kaskasuturi ntuchi luliun jenari nuu, nuu ín tíja’a yua te kassturi nteyuun te kachuluri in ti’ili ntuchi luliun in ti’ili kuñu luli nu ora keyeri kuñu jenari te kachu’uri nu ko’o yua, ko’o arroz luli kachu’unturi nu ko’ou xii inn kasa’aturi inn yuku luli, in ta’a naluáá kakatu mari jenari te kachu’uto mari nu ko’o kayeturi jenari te yua kaja tiuntori koko tíntu, ko’o ndua yua, te ko’o kuni ini chii yua kayeturi naun teyuu, teyuu jaa kui ti’ili.